Un noxa kue kue ona ni kii, ñadiku xakundo no xa kué, kue kuia o kue kii kó ñadika adii ñadika kanguilika chono no kutuxhi no refrijerador, tenuxa nreyu atole teño ni xakutuxhi ona kii uu kingui oni kingui ko kue kingui tiñade ko koyo kue aña ñadiko.